Igenen voiang ko uli ago luai nei kag to na no uli mengen anig ta keve bil roron kag nana using ko aina ang voiang ko uli mengen nig ta mengen ko roron na keve taun aungos ka mengen iau ta ri selen asi ago na selen asi mamala ni ri vap lava na ku togon lau ro na ku mas uli pasal ane nei lotu, si kam lotu na ku nas a mang ke bil roron. Asukang a kag nana ko igenen voiang ko laba nei kag to na ko nas ni mengen nig ta ri mengen ko roron nei kag to, asukang a nau no uli buk ani kag nana using nia ko mengen iau ta ri mamain ta pege ang voiang ko roron ane nei kag to <hesitation> ani na pasal na kag to ka vunga si keve taun.